اب جوتے کیسا رہتے ہیں، جوتوں میں بھی الگ الگ۔ <hesitation> سیکشن رہتے ہیں۔ ایک رہتا اپر، جو جوتے کے اوپر والا حصہ رہتا، جو آؤٹسائڈ کا رہتا، اسکو اچھا ڈیزائن کرے والا رہتا۔ اور جوتے کے جہاں اپنا تلوا رکھے جاتا، وہ رہتا سول؛ وہ نرم رہتا، اپنے تلوا کے حساب سے رہتا۔ پھر یہ دونوں کو ٹائٹ بننے کے لئے لیسز رہتے، یا نہ تو فاسنرز رہتے، یا نہ تو بکلز رہتے، کچھ بھی چھرپر والے رہتے، ان لوگوں کو ٹائٹ بننے کے لئے۔ اور اس کے ساتھ میں پیڈنگ، سپورٹ کرنے کے لئے، پیچھے کے سائڈ میں جو اپنے کو <hesitation> کمفورٹ دیتا، ایڈی کو وہ بولتے پیڈنگ۔ اب پھر اس کے بعد یہ مین جوتا رہتا۔ اب پھر ڈیکوریشن کو یا کچھ بھی ایکسٹرا اسٹائل کو اگر آپ کو لگا لینا ہے تو جو دل میں لگا لے سکتے، آج کل کے حساب سے۔ بسیکلی یہ ہے جوتے کا چھوٹا سا وہ۔ <hesitation> کیا بولتے ہے بریف۔